Cerita wak tenaao melou masa melou agei umiek lahabei cerita [a] Bawang Putih Bawang Merah baih yen cerita Pak Pandir baih yen cerita inou ji agei ja idak angai tan cerita melou pun debei inget tan agei. Idak angai tan cerita a likou tua

Menyuwak duwit gak a mahou a bak mula bedageng. Diyak siyen taou reti pasel duwit yen mudei lau bak pidok baliek tan.

Suti wak senuka kou adalah suti ujong taon. Suti kena makau-makau gidi-ginan bak pegui liko rawon kujiji liko iyen jinih kah, cermelang kah sempurna kah aan.

Ubat a sabei wak bei dagen budaya melou, masem-masem ji ubat, bei ubat bak man….menibah beduwa balik masuok lubeang badan, ubat telou bak madak telou tenterem tan, ubat bak a paneak

Ji bangsa wak pindah mapun, mapun kek pindah wak bei gak negara kou. Iyenlah bangsa bangladesh bangsa bangsa bangsa peperang palestine ji den kou.

bunga wak ji nimun kou, sama ji bunga raya, bunga terabusak, bunga jegin, ien ji wak nimun melou gak likou

bak menambah nilai kreadit, bak bayar bil telepon paa emm nedlok bak menambah nilai adalah telou mesti pebak ien telepon ien, duwit ien secara berhemah kak un telou bak belanja gidei ginan

pasel wak tubuk ngak nimun atau bei hasil, mun akoulah pimun dabei hasil lalu, memin wak nimun kou matailah, debei tudip lalu tan, diak sawa kou pimun diak agei.

. <noise> tanda akou jadi kenasusou ien lah aa salah nedepih a dibak puyan salah wak inou sarung anieklah reti ien, a wak ien la jilah bak tanda melou, melou a ngak kenasusou

Aku suka makau jauk sebab untuk releks jalak agei aku suka idak tan ilmu telo kerja jauk.

teknologi wak nebak akou ajau itou adalah teknologi AI, AI itou idak membantu akou dagen subet kerja harian gak pejabat opis kerajaan

Bak kan sehat adalah ulem-ulem, petai, pegagak, sayur, terong, terong dayak adalah makanan sehat iyen bei hasiat.

Wak isak anek-anek umit dagen masyarakat melo dana lahabei, pisak asin, pisak sariban, pisak tibou, ajau ito miaw agei isak iyen ito, pisak telepon beilah

Tokoh sejarah wak tebileang dagen negara kou adalah tapak kuman liko Sarawak ia to Tan Sri Pehin Taib Mahmud siyenlah membukak Sarawak idak pejuwah sumbangan jegem membuka malaysia.

musim gak negara melou biasanya sien musim ujan musim lasuk, musim jerebu baih ien bei musim buah, jalak agei musim banjir, itou biasa mun ujan mesti bei banjir, ien lah bahaya agai

Suti wak senuka kou adalah suti Krismas. Sebab bila lau Krismas telou kena petemu janeak, sedara telou ramai-ramai spesiali mun telou pulik gak likou.

Warna wak senuka kou warna senuka kou kalaih biruo gadung warna-warna ito jinih ji bal nebak gak badan bak telo ...aa.. mecat gak diding.

Binateang wak nimen ajau ito gak lebok kou adalah asou. Asou Kou ngadan penny. Asou ito diyak dagen masyarakat sebab siyen kena bak menghalau a menikau jegum a bak mino telo.

langit warna biruk mengatakan lau lasuk, mun sien warna bilem atau kelabu lau akan bak ujan

Wak senuka kou gak sakai-sakai kou adalah sakai kou pahem jahak keadaan kou lok bak tolong menolong tan bertolak ansur serta kena bak menaah- menaah serita telabau kou.

Gak Sarawak ito terutama gak Malaysia ito idak sekul ajau ito wak menyukung masem-masem bahasa, bahasa liko Putih, bahasa Malaysia jegem bahasa Cina bei ji ja bahasa liko pun nebak dagen sekul ajau ito.

Sevis gak negaa liko melo melo lok wak diyak ji wak seneng ji a kek bak tapak atau bak menolong melo iyen ji wak eno dimaksud melo supaya loyen kena bak a betul ji gaya wak ino ji dikendak melo.

em untuk itou selalunya akou suka a program Bahasa iban sebab akou kena belajer Bahasa iban, akou suka belajer Bahasa baaulah, jalak agei akou menaah radiow masa dagen keretak un, mun akou driving dagen keretak un akou menaah radiow, mun da debei, debei masa

Kubeji cara bak membayar? Lahabei memin kes, ndabei lalu cara kek. Ajau. masem-masem cara biasa kreditkah, debitkah, masem-masem tan cara bak bayar gak kedai

Kubaji bak bejimet duwit dagen keluwarga, telou sendirik mesti bak mengatur tetuu siew [a] telou spend [a] merancang jegem diyak sepaya duwit telou itou sukup ji jegem Kalai ji wak sepatutnya bak nebak terutama telou wak berkeluwargalah tan aan tan bak medipeh duwit itou seneng un, telou mesti berdisiplin jegem mesti bei pedipeh jumik mengenang lau padem telou debei duwit

ajau itou cara telou bak membayar wak masem-masem ji idak ngak, bei cara pebak online, bei cara pebak piaw kod, bei cara pebak telou online

Masyarakat kena menulung kumaniti-kumaniti wak bansa telou dagen Masyarakat wak memerlu jegum pejuah wak inou wak bei belebihan gak lebok ataupun wak bekkan gak a memerlu a susah

Wak eno sebab bak jadi tanda a kenasuso---Tanda akou kenasuso lahabei, akou dilahirkan jelau lau bulan lima, lau a suti bekerja, lau diak rasa kou.

Awan kadang-kadang awan apu awan pink semasa mata lau bai lah aku suka angai peden awan sebab bai awan warna pink oren kadang-kadang debai awan sebab lau lasu awan bat lalu bilam lalu ji awan.

Bank perlu bak tutui aturan undang-undang menaban duwit ataupun perlu bak taau aturan jegum undang-undang menaban duwit

Sai-sai a diyem jawok ajau ito mesti selalu inget gak Tuhan, bila inget gak Tuhan, telo akan inget selalu jegum tina-tama, ino wak nasihat tina-tama nejuwah gak telo iyen adalah nasihat wak beguna gak telo bak tudip gak luwar.

idak cara-cara bak bayar, bei cara tranfer online, bayar cash jegum kawak bak debit kad

bahagian paling payah dagen kerja adalah bahagian telou da penaham a, inou sibet telou a kek da paham dabei meyukung tan wak bak sibet telou and then susah angai tan deloien bak idok keputusan bak mekerja telou

cuaca gak negara itou terutama gak liko, ajau itou berubah kuman lasuk seguih jegum wuang tiap-tiap taaun dagen pulen tahun itou

Cita-cita kou gak aneak kou, cita-cita kou gak aneak kou sepaya berjaya dari pelajaran duayen, seneng kena kenaan kerja diyak, bei masa depan wak diyak jegem bei keluarga wak diyak. Geji kawak harapan kou gak aneak - aneak kou sepaya duayen kena menudip tudip loyen debei mudei lau neh

bangsa idak pindah mapun liko melou, kina likou kina likou balah idak masuk pesapur jahak gak liko melo gak gitou, melou menerimalah asal deloien diak

Kemajuwan teknoloji ajau wak den kou idak membantu dalam udipan telou ajau itou adalah dari segi telou debei masui agei duwit bak membayar gak kedai ji telou pebak QR kod ataupun telou pebak ewalet bak membayar inou wak telou bak melei gak kedai

selebriti pelakon wak senuka kou adalah selebriti pelakon liko korea, bak meyebut ngadan fullll da taau a liko korea itou bak meyebut ngadan susah angai diak dibuh senebut un

bagi kou, bak subet bisness itou diak, akou suka subet bisness, sebab akou sendirik pun berbisness ajau itou, akou a bisness insuran jahak bisness a pejaja leboklah, ienlah akou rasa senang sebenarnya bak subet bisness gak gitou, debei masalah diak yang penting akou memang suka bak subet kerja bak subet bisness

<noise> liyan mudak sabei akou lok nyadin guruk, akou memilek bak nyadin guruk sebab akou lok pidok tunjuk ajer gak aneak bangsa

sukan wak senuka kou bak madak sihat badan adalah zumba, sebab zumba itou bei elemen telou menari, telou subet step dagen keadaan santai-santai dabei telou bak strick ataupun susah agai

Perogrem wak disuka melou yenlah perogrem telabau Melanau, lagu Melanau wak disenuka melou, wak bak, bak, menginget melou selalulah pasel inou wak telabau geniyau

Wakkan dabei sihat, Wak masin, jekan masin, sayur masin, bei wak goreng, ikan goreng jegum pek baboi masin.

Seni, seni wak inou wak senuka kou. Seni, seni wak senuka kou yenlah senilukih, melukih bareng, seni bak menulih-nulih. Seni musus pun bei. Idak-idak seni

takan wak suci gak kou jegum keluarga kou ienlah gak gereja, a tuu agai bila telou bak sebieng bak minou tan gak nasang telou jegum Tuhan kawak agei gak dagen lebok telou dagen malam telou sebieng gak Tuhan

Online bank ajau itou idak pejuah telou kesenangan. Telou bei bup masui duwit idak dagen wallet telou. Telou cuma pebak online un telou transfer bak gak bareng telou ngak melei gak kedai ataupun kuman e-shop.

takan telepon paa kou wak dabei laen gak tellien, gak ud tellien, gak Sungai simai ajok inan, debei lalu laen nebak melopu, jadi melou pun dabei, ke a kaau sibuk yau udei ien lah, bila ngak lima belaih

Bareang wak diyak ji wak bak nedipeh melo sama lah harta lah reti iyen sama lah besei pedeang meriyem wak geji lah bak nedipeh melo bak menginget ji melo liko melo bangsa melo kawak.

Projek ajau itou wak kreatip, sibet kou ajau itou adalah kutan-tan telou bak membangun sistem-sistem onlaen. Hanya pebak QR kod ji telou menibah kedatangan, kehadiran, menibah a bak menyisek borang. Semua telou kena menyisek pebak QR kod

Inou ji kemajuan teknoloji wak kena pigek bawai kualiti tudip zaman itou mestilah telou bak seiring jegem wak bei ji ajau, a contoh siyen a kemudahan seperti ketak, a ketak a mm wak nda bei pebak nyoklah, macem ji ajau pebak elektrik bak raun un sebenarnya, bukan setakat yen. A Telou mesti sentiasa bak menyukuong ji mana-mana ji teknoloji wak bei ji ajaulah jegem mesti bak pigek taao.

<noise> Benateang wak selalu nimen dagen maseraket melou Melanau, siyau, itiek serati, baguong, asou, sieng, manuok, sapeklah jegem kabieng. <noise>

Serangga wak paling ngat ji den kou gak liko melo, adalah siew. Siew sama ji grasshoper laei liko putih. Iyen ngat gadong serta kena pesileng, kena keman siek, keman ino-ino kawak.

wak dibangga kou adalah pisak adet telou melanau ji tibau, asin, lumbak salui lukut dan idak agei, wak kenah dyii wak selalu pisak waktu pesta kaul dan masa-masa keramaian kek

Ajau itou idak a Pebak cara transfer QR CODE, pebak touch n go, e-wallet jegem online transfer kuman bank. Un telou bak melei bareng, bak mejaja bareng jegem bak mebayar bareng wak nigek telou.

Oooo ubat a sabei ji ji pebayoh pesilok mun miaw bareng atau pedeh tayie angai jegem mun beh panek tuteng nyam irup tuteng nyam irup jegem bertumpu lubeng kelabok masa semasa lubeng berpantang.

wak bei hasil, wak bei hasil wak den kou, apak kou lah, amm ino ngadan kelapak sawit, sien pimun itou lahabei ngak lebih dua puluk taun lahabei bei hasil ngak ajau, a kela kelapak sawit sien baih ien jalak agei apak mak apak kou memang bei pekebun, petanam buwahlah, bei buwak dian, buwah rambutan bei sayur

Buwak imun selalu den kou ienlah buwak abieu, buwak, buwak limau, buwak mangga buwak lada. Iyenlah g wak selalu wak den kou lah.

a buk serita aneik-aneik umik wak idak tenaou kou adalah serita likou putih samalah ji a secret seven, hardy boy, nancy drew, mun serita wak tenaou koulah

Sukan diyak tan bak nisak, diyak tan bak gui, pisak bol, volibol, berenang, boling

nyat cita-cita gak aneak kou, akou lok aneak kou jadi bangsa wak diak jegum disuka oleh apah, jegum berguna bak menulung masyarakat gak luar inan terutama gak liko telou

akou menambah nilai kredit atau bil telepon kou bil paa bil telepon paa kou, akou bebayar pebak online kadeng-kadeng akou bayar gak, gak bank pebak a telepon atm a pebak atm atau kadeng-kadeng online supaya akou bak bayar dabei berutang pasel telepon kou

Paedah pebak teknoloji itou idak, a yen kena madak telou menulong telou subet kerja, tuluong bak pinyeang aa segala-gala soalan wak lubeang pikiran telou. Risiko a yen, risiko yen idak sebab a yen kena madak telou lalai

Teknoloji wak subet telo watir ajau ito adalah teknoloji AI sebab AI ajau ito siyen kena memanipulasi cara telo telabau ataupoun video pasel telo nejuwah gak a.

Nasihat kou gak siyen a buyen angai dupays tenangkan pikiran siyen ngan relek besapur jegem sakai siyen pisak jegem a ngan tudoi.

wak sua wak nebangga kou ienlah akou selalu kena sebieng gak Tuhan dagen inou pun keadaan kou, akou sentiasa ingat gak Tuhan, akou kena , jalak agei akou kena bak meyebieng bak pidok sebieng gak a, bak pidok sedekah sebieng gak a selalu dagen inou pun ji susahan a pabila akou menaah gejien kawa akou selalu bak sebieng meyabek tulung gak Tuhan supaya bak pidok kesejahteraan ji gak janek-jenek wa jegum gak sakai-sakai kek

Akou suka madou keretak umik ji keretak MYVI atau KANCIL akou mengeang drive keretak nyat

Wak ako khuatir pasel kesihatan gak negara telo adalah bila belaku penyakit influenza wak melanda tapak ajau ito masih berlaku, bila berlaku a payen, a miseng, a piked dagen lebok semua jalak family buyak min.

wak diharap kou lau neh supaya akou bak jadi tagep dagen keluarga melou especially liko melanaulah arti ien, supaya melou bak maju ji dagen wak inou ji kerja melou gak likou melanaulah

Telabau pasel teknologi itou aduh macem- macem- zaman ajau eh, tapi akou mun akoulah sebab akou, bukannya memang akou terdedah gak teknologi tetapi kadeng-kadeng telou debei suka pebak teknologi, sebap bei wak teknologi wak diyak tan, bei teknologi wak menyusah telou sendirik contoh debei letrik debei kenalah pebak wak yen, a geji

Sukan àtau senaman wak senuka kou, akou suka tuwon tapi walau puon akou nda taao tuwon, tuwon jumitlah makau-makau, makau lubeng guwon makau gak lubeng taman, iyenlah senuka wak senaman senuka kou lah.

. Sepaya badan telou tetep sihat sebenarnya, telou mesti menjaga wakkan. Wak paling penting keman secukupnya jegem a mun kena a yenlah supaya telou kak keman wak… penyok angai. Masin angai, temih angai.. akou rasa yen .. paling sihat.

Cita-cita kou gak anek-anek kou iyenlah supaya loyen bak tudip diyak tudip nyaman serta bak bei pemadai, bak tao gak hal masyarakat hal gak dawok serta pidok pertolongan gak dikakak wak sentiasa bei gak dawok loyen, sentiasa bak menolong serta bak pidok sedekah gak a dikakak.

Guru mentor a segak telo kena mempengaruhi hidup tudipan telo sebab loyen kena mengajer telo ino wak diyak bak udipan telo mudei neh jegem ino wak telo kena bak subet wak bukan negetif tapi positif gak telo.

Wak paling senuka melo dagen budaya melo iyen lah wak ino ji sama ji tariyan pisak tibou ji melo pisak nyawo melo temouk paboh iyen ji senuka wak budaya melo lah nebak melo hari hariyan tiap lau

Lian aku agei muda lahabei lok angai bak jadi polis sebab aku suka peden dagen tv a melelok a ja'ed jegam selesa jegam lo yian mun jadi polis pebak baju uniform waktu kerja menaban pistol bak nigek gidei genan supaya bak menjaga diri sendiri keman a ja'ed.

lahabei a megundi umor dua pulok satu baru kena mengundi, ajau itou a dua tahun lepaihkah dua tahun yang sudah a mengundi umor lapan belaih tahun ke atas, ienlah kediyak eh bei telou bei bila au bei mengundi au bei suarak gak gevamentlah, a ien kediyak mengundi

Agei mudak lahabei masem-masem un agei dagen pikiran ito, lok bak jadi akiteklah, bak jadi scientistlah, bak jadi tukeang masaklah masem-masem un g angan-angan telo agei umit.

Langit warena biruk menandakan lau yen ndabei akan ujan jegem a lau, lau akan sentiasa tenang.

Ga takan melo ga siburan ujan iyen paling idak lian bei masa apouk angai kawak iyen kawak ji gaya

Mun gak likou kou, bak memula bisnes nda bei susah angai, sebap ajau peritah likou pejuah peluweang gak semua aneak likou bak subet bisness yen asel loyen berani ataupuun sanggup jegem bei mudal bak subet bisnes, yenlah cara likou telou bak subet bisnes gak likou telou itou,

Wak nebangga kou adalah bila masyarakat Melanau dikenali gak seluruh dunia, jegum budaya, jegum etnik telo, tarian telo adet telo terutamanya bila Melanau ito adalah sebuwah bangsa wak eksekutif.

resiko pebak a teknologi ajau anang baau agailah, baau agai resiko sebab kadang-kadang melou a liko melanau da taaooo wak inou ji wak teneken, mana-mana tan mun misel lah pebak telepon ien lah resiko a ien sebenar sien , resiko ayeng sebab melou itou da taao agai gak kadang-kadang bahasa kek

ji den kou, ubat a sabei dagen budaya melou ienlah paling mustajeb adalah pulut benaou, apabila aa sinuk-sinuk atau sai-sai a debei kena manek, wak ienlah ubat paling setajeb ji den kou sapai setaket ajau sebab ien kuman a pokok benaou ngaadan ien..

Minta maap, menyabek maap eh akou itou bukan a tek eh professor bintang eh, biteang jegahak buruj yen, ndabei taou akou tapi akou suka angai pegui bintang. Memang mun bei mapun pantaikah mapun guwun, peden binteang tan kedaou diyak ji lalu eh, bei sahaya-sahaya ji gak langitbah.

musim wak bei gak negara melou itou adalah musim sigouh, musim lasuk, musim wuweang jegum musim singouh, ujan laie a